عموماً القدرة على كتم النفس تحت الماء تختلف من شخص آخر، لكن بالنسبة لي أقدر أتحمل حوالي ثلاثين إلى ستين ثانية. هالمدة بتعتمد على التع-التدريب والقدرة على التحكم بالنفس. أحب السباحة، وعادة اتمرن على كتم النفس وهذا اللي بيساعدني أزيد من القدرة دي، لكن بشكل عام من الافضل عدم المبالغة في كتم النفس عشان <hesitation> نتفادى المخاطر اللي قد تصيب الرئتين